<noise> Chichi ña'a ndunandutu iha tundayuni kuni kua, onra xhutu onra xhutu kutu kuina'a nakutu vee ke'e nakete xhunru ho kutenró, ho veña'a kuduñi iho kueña yuu iho kue kuechi ndichi nduu ndana'a, ndonon tandunguna chichi ján jonovaru utuu uni tixheko oninuña tuu iña tuu ho vee una xhuña unii nanun tokoni ve'ii ndanduru ninakotero chuchunru chí, chui chuinutu janá jandon nde ichi jan ichi kunuguin janaro ohi kunuu njuin chikain yakendavaru chikuro nakuiti ñanderu nukuña xhuu va'a ñayujun viluu njuana o'on atuu ana viluu ján koni kato ndai ndai niteka tutu, katuu no ioró kandute njuenaga kuu viluu atuu kendavate nikua iho kute kendava chí iho atuu kendava koni kunoto kidii to'o koyo inditu koyo njuan tundaxhutu nuu nuu mesero njuuan, tuu kukate no ionró kuu katu kuandu no'o xhinonró undayuu uni kuku vilo mandinemae naka kuu ñenró, ndikuina tuu comidanró juno koni kuku viluu javii chichindó atuu nadatuu avatuni tutu kenro kuteyunatu ndeyo nina konkuini nró, ndatochiñanró ditá janinró uun ditá nutu hay viluu janduu atuu atuyedo va'a vii ndita, data ndava xhetuu ditá ñuñe ditá vende xhin vilu ján. Anuña xhetuu xhetitindo ya'a pero tandanka chichi yeko, iñanduu ñandutuña yenguo onra ndichi kaku iho ndichi kaku ni kuan niño jan tan niñoján, kuin kaya' chive'e ho kakue ndichi nuu loko ján jakui chí vichi ndakuveró pero kova'a njuan chichero kova njuan, njuena kunuvaru chichi chavii viluu chí atuu kuña kino'o chi akuu iñatuu ando'o tukude chichi jando'o, kunuu kutu veján jenñatu jetixhero jetuu ikatu njedo'o donro itakatu andandutu njuan onró tui xhuku njuan ndoró tuu xhi avii vilujan chí anduu anduu ndemi no'o juna viluján.